Kanada madaniyati ingliz va franuz ta'sirlariga ega. Shuningdek, ko'p madaniyatli jamiyat hisoblanadi. Klen siropi, hokkey va tabiyatga yaqinlik bilan albatda tanilgan. Shuningdek, Kanada adabiyoti va san'ati ham juda boy hisoblanadi. Ularga bo'lgan qiziqish har bir dunyodagi odamning orzusi bo'lsa kerak.